إذا، تتنقدة نمشي نجر المريخ غادي نمشي بلا ترضد، كتعجبني المغامرة و الإكتشافات الجديدة، هاد الرحلة غادا تكون وحدة من أحسن وأكبر مغامرات لي نقدر ندير في حياتي، هتكون أول مرة نوصل شيك وكب جديد، وغادة تكون تجربة فريدة وغريبة وشي حاجة، غادي تخليك تفكر كيفاش الأرض ديالنا آ صغيرة بزاف مقارنة بالكون